Delfines reta jaeko kia omboetevae, yaimba reta yande yamboete esa ara iyrakuareta jare tätä ñañeovatu <hesitation> kuae mimbareta jaeko má ñamaeta jejeretava oiko yandeiviri ikavi